Zava-man̈enà misy tadiny haiko: gitara edy e fa gitara io fa mirasa telo edy. Misy gitaran-drô klasika àby io, misy elektriky, misy akostiky. Bôkà eo violon misy tadiny, avy iô vialon- violonsel àby io koà zain̈y.